<hesitation> niri kyaghi wo nipharo ka lossoȝo koh ni koh ni ɗag lenja phep tiku phɛphɛi a pharo kai <hesitation> walla mhonni naa lotshoȝo neni lenja loshoȝa mike kamka kidankiɗan ɗhagȝum wo na kirighi lenja wɛ ni phene ȝun kam ka ɗhagȝun wo mo ni wo ni ɗhi ti phiȝun niri ɓhali niri pheni niri yiyi pharo ka ȝun niri yi ɗhika sun wo walla lunku lenja ni sun amma lotshogu koh wannaj niȝun pharo ka ɗhagȝun niri yiȝun pharo ka khira ko ni yuwɛȝur pharo le ma mike ari kiri nam sai dai ko ninini dhak ni dhaɗi lokaaci no ni ni ni kayiye ȝun amma lenya lenya kam niyi wowo ɗhina ka lenya, Lalala lokaci la yhukol niri ki ɗhag ȝun lunku kere mikye kam ka ɗhag ȝum nema ni kam ka ɗhag no muri yi pharo mu pheni <hesitation> wo mumu mukiri phari shap mu koji pharo shap mu kheɓin muyi pho ro ka tei amma lotshoȝa ayighi ai-ai-ai-ai ayighi <hesitation> their lotshoȝun lunkhu lotshoȝo manni ɗen mo ku wanna takkɔȝuk kashi ke ti ɓhughoma ko kuma makire wawɛ gho kere tayi tuw keretaj. Tou kere a-ari keri kukkɔȝuk amma lenya wo khighi ne mikyerikeri mu riyi ɗhommoh muri ɗhina ka saap mu ki wikina ka saap mu sheni wɛ muri yi ka saap lotsooȝo totsooȝo pa phonoȝun we yamba munghȝun mike yi pharaȝun tiyatiyatiya tsooȝo mike phaɗhiɗiȝun tiya tsooȝ ma lenya lenya kam ka khɔlmoh wo mike ni ɓhakrina phgɗizun. Mo mik phenama ti kaaye manni lokaci me mike ta ɗhina ti dihigkri mina wo walla dan minaȝun ɗi ya <hesitation> dhiya mina wa ɓhuɗe amma ar-ar-ar-ar <hesitation> lotsooȝo ari wawu dhig mi na wo mimiya ta ɗhiya ni tiya losooȝo ɓhiɓhi sunȝun ko tiya <hesitation> tiya ghuluk ɓhanɗhi ko tiya whuyo ko tiya tiya tiya tiya tiya tiku tiku <hesitation> tiku phanni ko ti ku buhro ki kire phiɗi phi phiɗi ko phi sun <hesitation> lotsooȝo phiȝun lenya phisun lenyamun wo lenya wɔ ɗhiti ku phephei phiȝunȝun phiȝunȝun ɓhakrighi walla ɗan yi kume wo phoɗi yi kume wo ti ɗhigho wikina yi khume wowo wowo miȝɛhha ti sini ti sinna ɗan ɓhakri bhiɗi wallah lenya bhakrighi phiɗi wo kepp wuȝgher lenya bhakrighi phiɗi wowowo ɗhukle lenya ɓhakrighi phiɗi phiɗi wowowo khawon wo kau wo ɗhi amma lotsooȝo, Mike a-aa-a wawu kikem kikem nari nairi wawu <hesitation> kayi <hesitation> narinari wawa ɗhika ka lotsooȝo niri wawa ɗhika lenya wo ɗhiya khigine lunku mutemighi saap mu khal <hesitation> pharo ka saap muyi ko wun wo mu menghi ka saap kai ni phenoh koh ɗhimini niri kyak ni dhina ka lenya ɗan ni dhinakaka lotsooȝo lotsooȝo <hesitation> wo wowɛ yambahta tayina totsooȝo yineȝun phaneh mumumumu ahɗhi phani mo phughku mum kwu mu mu yi wikina katei a-pheni wɔmuriyi ɗhina kafei kasun maru ɗhiye ɗhinakasun amma saidai wo si dai wo mu-mu-mu-mu khep pheȝun mu wattu ɗhi yan kaȝun mu teep ȝun wɛ mu mengi mami ke yi ma khupȝun phanang mike yi amma lenya lenya khriwaw waw wɛ lenya phgmi whawu ɗhika lenya mu yi, Pharo wɛ mikyeyi mike pheni kuma mikye yi gho pharo <hesitation> kiri kirina kuyun phoro katei amma lotsooȝo lotsooȝo arttehp no manni wɛ manni whe saidai lotsooȝo tiy tiyun khimhe kokuma nema ni ɓhug kȝun lotsooȝo waw ka saap toh ni mengi mu ninini payimti ka lenya ne nari whawu ɗhika lotsooȝum niri whawu ɗhi ka mama meminano lenya wotepghi pharo who tepghi phoȝum who niri <hesitation> whuniri nirri ɗhina ka sun ni koyi khiɗam yareȝun ɗan mu pheni wɛ muri yi ka saap kei who ninini mengi the bhanikenan ma yamba temikye mun lotsooȝo yineȝunn niyamba ka liȝuntiya khuri ka-ka shakri lenya ka kyuu ka kyuu kuyii lenya kaluwani tutututututu <hesitation> ti kujel kirei titititi <hesitation> wekiremi ne <hesitation> <noise> tsummoh tsummoh kuri lo hweȝun ti khuri, Who mikeri <hesitation> ɗhina ɗiɗi turinaka-ka-ka khuri <hesitation> ɗka-ka katka-ka ltosooȝo kirei yina ndam kama hauwawu ka liȝun ziya khuri woh <hesitation> lotsooȝo ɗhighi kumu wo mikye ɗhi yo ti ya tsooȝo kirei na ma kiri <hesitation> labari ta ke ta mikyetamiyee ya pharo kasin mikyeɗheppoh pharo ti tiphoȝinun sam lotsooȝo wo mhonni wo ni ni ni ni ni ni ag <hesitation> shedan ka wattu kariya lotsooȝo mhomi ka ɗhaghkli ya pharoi amma itsi lotsooȝo kirei mike ayigi pharom har ma adamu ka hauwawu ka-kaka pareron titi ti ya ya kurikirei to neh ni gho musho ni kiri <hesitation> yare lenya wɔri ku phepeh phep ni bali ka sun toh pharoni tebghi ɓhe ni tun ɓhe phani ɗhinima hauwawu kama adamu tiya kuhri khuri kirei kam buro kiɗam ɗhggham, Kham lotsooȝo ɗagham tiya kuhri kirei amma wo ni pheno yamba asso phɔȝun mikye a yighi ɗen kama ma adamu ophi <hesitation> kirei amma ɗhipripharo ka sun a-a-a-a-a-a- yhun haowawu kamama adamu ni su wɛ phɛɛ low wɛ mikye ɗhira ɗhepripharo kasu kaka ka saap mikye mikye te yi phal. Mikye ri ɗhi tiya pharo kaka yare wo mikye pheni kire toh issi lnya wanna phirang mengi <hesitation> ɗhiga manni minai wo ti wotu wor ku kerghu wɛ mu wor wo yamba shin yamba ka kyaru ka kirimni ka ɗaklipharoȝun ka mun ghoreȝun ɗhag ɗhagam mikyeku waiyirani ka wuȝi khuri khirei kawusi kujel oh le-le-le ɗhi wo walla ti phati walla mo miya ɗhi ɗhiya a ɗhiyanikaka lotsooȝun toh nini ni khero ni nennei ma yamba temikyeman,